ஆம் சிக்கலான பாடல்களைப் பாடுவதற்கு மிகவும். பிரபலமான கடல் விலங்கு ஹம்ப்பேக் திமிங்கலம் ஆகும். அவர்களின் பாடல்கள் விலங்கு இராச்சியத்தில் மிகவும். சிக்கலானதாகக் கருதப்படுகின்றன. அவை பெரும்பாலும் தொடர்புக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மற்றும் இனச்சேர்க்கை காலத்தில் துணையை ஈர்க்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.